Ny fitaova fototra hita ame solosaina koa zashy izy io, ao ny ahitansika gne ecran izy io, misy avao koa gne clavier, misy ny unité centrale-y, ao avao koa ny ahitansika gne disque dure a, izy io ma zashy da mizara roa izy io, misy ny ataonsika hoe partie materieleny zashy da misy avao koa ny partie logiciel-ny, fa partie logociel-ny zashy igny ampidiry igny, ampidiry anatign'ny solosaina, fa ny partie materielle zashy avy da ny hita tegna maso igny, ny ecran ny izy ame souris sy ny tarigny igny zashy.